Em baksa mal matarok phwrwngmung tei <noise> rwchapmungni bisingtwi chwrairokni bisingo saimanmarokno logi khlaio. Hatairok udhahoronni bagwi sikla siklirokno phatarni phaimung lama tei twini manwirok phwrwngwi kwthang tongna bagwi. Siyal tei lionrok bohrokni bwsarokno naikolnani tei swrungmani khlainani rwwi bohrokno thwngnani uansukmung phwrwngwi tongo. Dolphin rokni tei whale rok khorang swnamwi o jora jora khe tongwui mamani abo no hukumu ni swnamwi tongo. Tei rwchapmung rok bohrokni samung ni bisingo chamungno kotor khai tongo. O saimani no rwchapmani no swnammani bisingtwi <noise> sikla siklirokno patharni jwngjalrokno dakti dakti khe slamwui akwui manwui rok khlaiwi mal matarokni bujthummungni tei dophani structureni kaisa kotor kotor wngwi tongo.